Amara oso suo amara avo ive amara avo esa a maka allo enei amara avo iso amara avo ezeza amara avo ihre amara avo eree amara qvoizii amara avo ikpe amara avo ikpe amara avo ikpegbovo amara avo ikpegbive